Karazagna voa fantako a: misy zaricot, môramasaka, <hesitation> voaimba, gros pois, voanjombory, tsidimy, tsidimy io afaka ataonao ohatra hoe misy sidimy maigna, sidimy lina. De voaimba misy koa voaimba mena, misy voaimba fosy, de zaricot misy maigna, misy <hesitation> manta.